Nɪ iwi mɪ fokto mina kwɛn <noise> wɪɪn daam kansha kɛ ɪng nɪn-yɛ bu <noise> ɪng nɪn yɛbʊ ɪng nɪ wɪ nɪndɪrmɪn dɪ furkto. bʊtʊmɪn dɪ fʊktɔ <noise> ɪng kwan <noise> kə mə dəə yɛndɛrɪ mə kʊum dɪ kʊmɪ kɔ <noise> mɪ fokto ɪng kwɛn nɪn yɛbʊ <noise> mə kʊʊm dɪ chʊʊp wɪ <noise> dɪ kɔkɔ ɪng fʊktʊ ɪng kwən nɪng yɛbʊ <noise> dɪ mɛɛ nɪn yɛbʊ ɪng sɪrɪndə mʊ fʊktʊ ɪng kwaꞌn kɛ <noise> shɪdɔ wɪ ə yɔɔ dɪr mɪn mʊfʊktʊ nɪng yɛbʊ wɛ <noise> ɪng nənɪ <noise> nɪ wɪ yəmbə ə nɛyyɛn mɔɔ <noise> cɪn kwənɛ nɪn bɪnɛng ɪng wɪ tullangshwɪɪn <noise> wɪ bɪ kwentɔ kɛ, <noise> mɪ fokto ɪng yiim nɪɪn shɪwo <noise> nɪndɪr mɪn naə fokdɔ nən nɪn yabu <noise> kə mɪ nəm mɪn, yɛbʊ kʊ ma komɪn yamba. <noise> A yɪmɪnɛ a durtume <noise> shɪdo mɪ fʊkto. Shɪdo mɪ fokto nɪɪn dɪrr mɪn a wa kɛ naan yamba ke yi ɪng bengkuwi, <noise> shɪdɔ mʊ fʊktɔ nɪn dɪrmɪn ə wəə nəən shɪdɪ wɪ yəmbə ə kɛyɪ shɪn wəə kɛ ɪng bənkwɪ, <noise> nɪɪn ɪng wɪ tʊləngshɛ ə dʊrtɪmɛ kə mməng məshʊməshʊ kɔ <noise> yarim, nə mə dɪdɔ mə dɪbɔ <noise> dɪ dɪ bə yarɪm yərɪm <noise> dɪ bə səlɪm səlɪm mə dɪdɔ <noise> yəmbə ə kɔm nɪsʊ dɪdən kəən nə shɪn mɔ mə yəlɛn yɛbʊ <noise> mɪ kɔn nɪn yɛbʊ təshɔ bə yɔyɛn mɔh <noise> ma ko nɪn yɛbʊ <noise> shɪn mɪ fʊk nɪn nɪnbɪyɛng nɪ kəə mɪn məng nɔnɪ nɛ kɔh <noise> ma ə yɛlɛn nə nəmɪ fʊkdʊ yəba kɛ mə kɔmɪn shɪdʊ wɪ yəmbə <noise> ə nəən shɪ ɪng mɔ ɪng yɛ ɪng ma kɔrʊm nɪn yɛbʊ <noise> dɪ nɪndɪr dɪn <noise> ma korʊm dɪ kəən yɔrʊb bʊtʊmɪn ə yɪkkɪkən <noise> fɪlɪnwəs bɪ kɛ tɪ kɪ ɪng mə kɔbɔ nə nəbbʊ nəsshɪ dɪ nɪn yɛbʊ <noise> kənə shɪ bɪ kɛ dɪ nɪn yɛbʊ kɔ <noise> mɔ mə yɪmɪn <noise> mə yərdɔ fəllɛ dɪn mə chəmchəm dən <noise> firikɛ nɪbʊ dɪ mɛkɪr nɪ. Ba bwa a nɔ ma yimbe ə nɪn yɛbʊ kɛ ma fukkim nana bɪ wum filimwas wɪɪn ba mɪ dɪ nɪn yɛbʊ kɪ. Mʊ ma yelam-yelam nɪ wɪ dɪɪn dɪ ba dub filimwas shuʊnɛ kɛ nɪ mang nɪɪn yɛbʊ <noise> kɪnɪ kwən sɪdɪ wɪɪn yamba a yoni shɪ kiɪnɪ ya yaam a murshi kɪ, ma mang kʊrakɛ <noise> wɪɪ nɪbʊ tulangshe ba bib dɪ tɔrɪn yɛbʊ nim yɛbʊ kɪ, a komɪn nɪn yɛbʊ <noise> ma ya lɔɔ shɔ yə mɪ kɛrɪtʊ shɔ dɪ nɪn yɛbʊ mə kɔ dʊrshɪ ə cəm shɪm bɪ nəsshɪnɛ kəwə <noise> nɪbʊ tʊləngshɛ yɛbʊ <noise> nɪn yɛbʊ ə yɛlɛn shine kawa a fɪya shɪ, kamɪ kerɪtɪn ɪng shɪ mɪ ɪng shiadɔ yamba a ne shiki ku, chi na shiradɔ <noise> kə mə nʊsshʊbʊ nɪmʊ kʊ mə kɔm ɪng bɛn kə lɔn bwɪm wɪɪ nɪ ɪnkɛ shɪdʊ yɛbʊ nə nwə <noise> bə məng kʊrr kɛ, ə nɪn dɪr sɪn <noise> bə kɔh nɪɪ wʊnʊ yəmbə ə nennɪ yɪlə-yɪlə wɛ mə kɔɔh dɪdən nɪɪ ɪng wɪɪ tʊləngshɛ ə dʊrtɪmɛ bɪ kɔntɔ nɪɪ bwərə mə, <noise> mɪ chɪngtɪ bwərə mə mɪ nwətɔ. mɪ kɔɔntʊ shɪ dɪ kɔntɔ nɪ wʊ ə wənghe ɪng mɔɔ <noise> mə kɔɔh bə nɪɪ ə lɪmme nəng nɪn yebʊ <noise> kɪ dɪ lɪmme ɪng kɛ bɪshɪn mɪ mɪ kerɪtʊ nɪbɪ fɪrɪm chʊm nɪ bə nwəmɪn nwə kɛ ɪng wɪ-wɪ mə kʊrəm ɪng wɪ fərmɛ ɪng yebʊ dɪ dəəm ə mʊr, mə yəng fɪlɪn wəs kɔn yəə nɪ rɪkən wɪ-wɪ yɛ bɪ təngbɪsɪn dɪɪ dəən <noise> shɪ dɪ dəəm ə mʊr, teshɛ yɛbɪ nɛ shɪyɛ dɪ mɛ kɪrtɪn shɪ, nɪɪn yebʊ ə ləmə dɪɪ wɪ nɛn, bɛ ə yɪm ɪng mɔ ɪng yebʊ <noise> nə məng kən tə kɪrəngshɪ yɪləngshən lɪgɪdən yɛ nɪ shɔ kɔn nə shɪrədɔ shɪ kɪ nɪ kɔɔn yebʊ, mɪ nɛtɪn shɔ kɛtɛ dɪ kɪnɪ kɔɔn kɛtʊ wɪnɪ bɔ bə nwɛnɪ dɪ dʊrshɪn ə mən kəm chasshɪ shɔ nə shɪ fərkɔtʊ shɪ nɪn kəwə, kə mɪ nɪ yɛkɪnɪ shɔ mɪ mɪ kɔɔn nɪɪn yebʊ kʊ fərbɪtɪn shɪn nɪ yə rɪkən Sho nasi fakdo sanin kawa sho shɪ fuk wuse ɪng nɪɪn time yə tɪ yəəm ə <noise> a durshinɪ <noise> a filɪnwəs wo shənɪ sho a yɪmbʊ shɪr shɪdɔ ə lɛ kwənsɪnɛ na di be kɔn bɛn mɪ nʊnkʊrtɔ <noise> mɔ mə sɪrəbɔ <noise> ə mər bɔrɛ nɪn yɛbʊ nɪ tɪ ə kəkə kə mɪyɛ kɛtɪn nɪn yɛbʊ kʊ dʊrshɪn dɪ shəttɔ dɪnɛn mə mən kən nərɪshɪ mɪ ə yə kə shɪ kɪ nəyɪ yə kɪnɪ sɔ <noise> nə shɪ fʊkdʊ nɪn yɛbʊ kʊ ə yə, <noise> mʊ ma shiram kɛne nɪ ə rɪgəyɛ nwəkɪnnɪnsʊ <noise> kɛnɛ dɪ mɪ ɪng bɛn ə dɪm <noise> shɪ tɔ kɪnɪ yərɪkən <noise> mə məng kan yəm mʊ fʊktʊ kʊdə wʊnɛng ya mɪ yɪtʊ wɪwɪ dɪttɪn sɔ ə kʊdə nɪn kɛn wɪ fɪ əchəl, əyə bʊ fɪnɛng, <noise> ɪng mən kəm yə fɪyə mɔ yə dɪ fəyɛ <noise> dɪ nɛnyɛ kənədɪ <noise> ɪng mɔ ɪng məng kənədɪ <noise> sə də dɪ kʊʊmɪ <noise> sə dəbʊ yɛndɛrɪ, <noise> kɛtʊ wʊnʊ mə kɛshɪ wɪnɪ <noise> ə kʊʊl shɪn ə nɪndɪr <noise> ɪng mɔ ɪng məang kənədɪ <noise> kiɪnɪ yɪ dɪɪn <noise> mɪntɔ ka nə yɪɪ yɪ dɪn yə kɪnɪ sɔ sho a yɪ ə kuda ma dibishine wɛ <noise> mɔ mʊ ɪng wɛ ə kʊdə wʊndɛnɛ wɔ. <noise> Korfin mwalkɪn fɪlɪnwəs ə bəng mɪnɛ <noise> wɪ kwəndɪshɪ nə bɛɛn lɔɔ kɛ, <noise> ə yəə chʊn gɔɔn ə mɛɛm dəma, ə mɛɛm nɪn kɪ nɪ kɛ ə wɪ, shɪr dɪɪn yɛkɪnɪ shɔ <noise> ə yəə shisha keke shɪn kʊn a dɔlbɔ <noise> sha keke shɪn kʊn a dolbo <noise> dɪ fəyɛ, <noise> tamɛ dɪ dowe fɪ mʊ mɪ wɪɪn kɪ be fatime, <noise> fəngtɪmɛ, <noise> shənɪ fɪshʊ fɪ ə kʊcchʊbɔ fɪnɪ bɪ məngnɪ, bɪ məng nɪ, <noise> mʊ ma ɪng mɪn shɔ shɪ yɛbʊ <noise> kə ma dibɔ kɔ, bə nwam nwən kubini, <noise> ma mang kwaan korshi <noise> ɪng nungkartɔ mɪ mɪ nʊnkərtɔ <noise> kʊshʊtɪn dɪ daan, <noise> nə məngtɪn məkərəntə wʊndɛnɛ wɔ, <noise> kama debba ɪng na dɪn dɪɪ kɔ ɪng sho ɪng wɪɪn a wɪɪn yɔrode, <noise> kama debi na dɪn dɪ kʊ ɪng wɪɪn a wɪɪn yorode kina kwəndɪtɪn ɪng nə shʊ <noise> kɪ nə ya makaranta ɪng kaka yani mikkangtin dɪɪn yekɪ sho, <noise> dɪ kokin mɪ, kiɪnɪ korkikangtin a fɪn dɪn nɪ <noise> nɪ kwandite makarata dɪ daan, nɪ ya fa, kubini kɪ ɪng bengkuwi, <noise> lamte dɪya, <noise> be ma yɪɪ nwəng ə lɔɔ. <noise> mɪ mekirtɪ nabiyang. Ing sho ɪng wɪ ə fam nakɪr nikkidik kɛ tɛ bɪn shɪng ə bɛ yɛ kentee neshiye ɪng wɪɪn dɪ kwan a nungʊrʊn nakɪr wɪɪn nikkadik nɛ. <noise> Lamte diye ka mɪ nyəl kɔ, ngal na deddu ɪng been sha rika sha fam wɪ shɛ shɪdɪ nɪndɪrsɪn dɪ fʊktʊkɛ, <noise> shɪ məngdɛ yɛ mɔɔ, <noise> nɪbɪ fɪrɪm nəngshʊ, bə yɪkɛdɪ yɪkɛrɪn nɪ fɪrɪ ə yɛlɛ shɪdɪ ə yɪkɛdɛ <noise> bɛ bə kɔɔm mɔ mɪkɛ shɪr kɔmɪn nʊngyɪmɪn ɪng dɪn yəmbə, fɪɪ yəmbə ə yɔnɛ ɪng shɪdʊ yəmbə dɪ fʊktʊ kɛ, ə yɔɔn ə fɪshʊ, dɪ kʊrə wɪ yɪlɪn, <noise> ɪng məngshɪn nəkɪr wɪ, shɪdɪ fʊktɔ ɪng mɔ ɪng məngshɪnɛ, ə dʊrtɪm fɪ ə yɔnɛ, wʊnɛn shɪr ɪng kəmɪ kɔrə yə yəmbəkɔ, <noise> mnə mə dədʊ kʊmɪ, mɪ ləttɔ kɛtɔ <noise> nə mɪn məngdɔ kən fɔrətɪn ƴəmba, ɪng kəmʊ yɔɔ yəmbə kʊrɛ kʊ, mə nəmɪ məngtɔ kən fʊkʊn nəə, fɪ mə fə dʊrmɪn nɪ, kʊbɪ ɪng məna bɪ fəm, kʊrəkɛ ɪng məna bɪ fən, ɪng mə kʊcchʊdʊ sɪrɪn ɪng məngtɔ ə dʊrtɪmɛ wʊnʊ, ɪng fə fərbɪtɪmɪn, mɪ kɛrentʊ, <noise> dʊrtɪmɛ wʊnʊ, <noise> kʊnʊng ɪng nʊwɪ ɪng dɪn yəmbə. <noise> Shɪdo woni a fara a naba tun tɪbɪr nɪyɛ yɛ fərmɛ wʊrʊ nʊ, kə ɪng kɛ dɪyə wʊnʊ mɪ kɛrɪ kɪm nɪ ɪng fɪrə yɛ ɪng mə yɪmbo ɪng wəng tʊrkɛdɪk ə nɪngdɪr mɪng <noise> mə ɪng mɪn shɪdo wɪɪn yamba a nɛ niki ɪng kə mə fang yamba kɔ ba nɛɛn-nɛɛn mɔ kɪ dɪ kɔ dɪ ɪng mɪ ə mɪ a neem niri wəyəng mɔ <noise> ə nɛnnɪn bɔ <noise> yamba a kɔɔn bɔ ɪng mə fwərətɪn ɪng yəmba ə nɛmɪnɛ nəkɪr, chɪng ɪng mɛkɪr nabiyang. mɪ ɪng mɛkɪrtɔ sɪdɔ ɪng yəmbə ə nɛyɪ kɛ dɪ tɔɔyɛ <noise> dɪ tɔɔtʊ ɪng nəbɪyəng mɪn nəmɪ nədʊ ƙəwə na mɪ nədɔ kəwə ə mʊr lɔmʊ, <noise> ɪng mə fwətɪn ɪng yəmbə tʊləngshɪn. ɪng nəmɪ kɔdʊ nʊngyɪn ko nɪ fɪrɪ, ma kɔm nʊngyɪ mə kɔɔm ɪng ƴəmbə, <noise> mə ɪng yəmbə bə kɔyɛ dɔɔ, <noise> yamba naba dibe yedɔ bayɛ mini bətɔ a fɪ mɪ fokto kɛ shɪdo wunani ma bə bɪtɛnɛ bɪtɔ <noise> ba nabbʊ dɪ foltɔ shɪrr shɪ kɪɪn yamba shira kɪɪn yamba kɪɪn, ə fɪ ɪng wɪ shɔ dɪ fʊktʊ kɛ, <noise> shɪdo wunɛn, ɪng mənə mʊ fʊktɔ, bɪnɛng ɪng nə dɪ fʊktʊ shɪr, <noise> shɪ kɔ yəmbə, shɪrə kɔ yəmbə kɔ, <noise> mʊ fʊk shʊrʊn wʊnʊ ɪng fə, <noise> a wʊnʊ ɪng mə yɔɔm yɪm yəmbə <noise> ə yɪmbɔ shɪdɔ dɪ məngtɛ, ɪng mɔɔ mɪn mɛkɪr mɛkɪr ɪng yəmbə, nakɪr, ma kɔɔm ɪng been a yang ɪng ya terɛn yə ə tɪɪm ə nʊngdɛ, <noise> dɪ mwatitɔ nɪbɔ, dɪ shurangtʊ kənbɪr a fɪya nɪbɔ dɪ shʊrəngtʊ shɔlɪ ə fɪyə nɪbɔ. Ing nyəncɪn kɪ bɛn ə lɔɔ, <noise> dʊttɪn lɔɔ mɔɔ dɪ kʊʊ shɪr. Kɪ bən a ngare dɪ yatɔ ngaren kɪmɛ dɪ kuutu shɪrr, a yoom shɪrr a nɪɪn dɪrr shɪn dɪ fʊktʊ məngshɪ wɪ yəmbə yɔkɪn shɔɔ, a məngyɛ, <noise> ɪng mə nɪ bɛn ə longɪm kəlambare, <noise> dɪ kɛmbɪr kʊrr, ɪng shɪdɔ kəmbɪrsɪn bə yɪdɔɔ, <noise> ɪng kɛ sɪdɪ ɪng yəmbə ə nɛnɛ <noise> dɪnɛng mə nwə ɪng nyəshɛrɛ, kələnbərɛ, ɪng bɛn ə yərmɪnɛ, kən ɪng kəngkyəng kɔ, <noise> ɪng bɛn ə nyərmɪnɛ, <noise> shʊlɪ ə tɪɪm, <noise> nɪnɛng bə fʊk mɪnɛ shɪr tʊləngshɪ ə mʊr lɔɔ, shɪn nʊngkʊn nɪbɔ shɔ shɪwɪ dɪ nɛ kəmbɪr, dəəm dɪɪn, yɔrɔ mə kɔɔm ɪng been a yərəm. <noise> Mɪ kɛrɪ nɪbɪ fɪrɪn, kɪnɪ kʊn nɪyʒ nʊngdɛn yəmbə, fʊk shɪr ə fɪyə ɪng yəmbə, <noise> kə yəmba ɪng nɛn kʊ, ə nɛng wɪ ɪng dən kənsə kɛ shɪrr bə kɛkɛkɛ, ɪng bənkwɪ, nɪbɔ tʊləngshɪ ə kʊcchʊbʊ fɪsʊ, <noise> bɪnɛng ɪng kə kɔ nɪ dɪ shɪr, kɔ ɪng mə kɔ ɪng been <noise> ɪng durshɪn a kunum. <noise> Fʊrshɪn ə shulrɛm <noise> tə shɔɔ ɪng yəmba bə nɛ nɪrɪ ə nɛyyɛbɔ <noise> nɪ bɔ tʊləngshɛ bɪ fʊktʊ bɪ mɛkɪr ɪng yəmbə shɪr <noise> yamba dɪ daan dɪ konɪ mang wɪɪn yɪlɪm mang wɪɪn bwɪrrɪ ɪng yəmbə dɪ nɛn. Kɔrfin shɛ dɪ ɪng fan ɪng kotchɔ dɪ ɪng wo tɪm a kakasha diki ya niman sha yeki sho. nɪbɪ firim na kutchibɔ kə daa kʊ fan shellim kum nimang shang wuni wo, kʊ shɪ mɪna sha leem yamba wo, yamba wo dɪ neenin boi korfin shɛ dɪ nɪ fan kʊccʊ nɪ ya yaam dɪn yɛ kɪ sho, tɔ tʊləgshɪ nə kʊcchʊbɔ nɪbɔ ɪng dɪɪn ɪng dɪn dɪ yɪmtʊ fɪ shʊnɛnɛ tɔɔh nɪbɪ fɪrɪm ɪng nəyɪ dɪn tulang shɛ ma kutchim ɪng nɪbɪ fɪrɪm wɪɪn yɪlɪn ɪng mə kʊcchʊn nɪbɪ fɪrɪm wɪ bwɛbʊtʊ nɪbʊ ɪng fʊktʊ ɪng fə shɪr yɛ dəən ɪng mə yɪmɪ nɪ bʊ dɪ fʊktɔ <noise> ɪng dʊb bonumɪng dʊb kʊbɪnɪ yɛ daan ma koom a nɪbʊl nə yɪ dɪn yə kɪnɪ shɪ shinin keshɪ ɪng bang kuwɪ kamɪ nɛ keto nifiri <noise> shɪdo dɪ ɪng məngtɔ ɪng bwɛnsən dʊr bʊtʊmɪn dɪn ɪng məng sɪdʊ wʊnʊ sɪdɪ yəmbə dɪ fʊktɔ kə ɪng sərə ɪng fwərətɪn ɪng yəmbə kə ə sɪrəbə bɛn yɪ fang shɪm yamba. yamba ba manghim keto yɛ nɪ ma kʊ kə yangin dɪɪn yɛ kɪ nifiri, shɪdo mɪ folkɔ nana məng a mang wɛ, ma kwən dɪ mangtɔ yamba ba nwam-nwam nimamə, yəmbə ba nwə-nwə nɪmənshə mə kɔɔm ɪng bɛɛn kə <noise> yəng dɪɪn kɪ məngtɪ shɪ dɪ yəmbə dɪ fʊktʊ kɛ tɔh yəmbə ə yɪkɛnɪ.